Miala tsiny indrindra re ranandria, ranandria fa tara r'aho tandroany, tsy manino re zaho no mijanona farany ato manidy ze raha, manidy trano mamafa trano mba ampa- <hesitation> ampavoavela helokako re fa tena tara rô androany fa miala tsiny indrindra re tompoko.